um lo wero in zeni mi ma be twa a bunna wa mi wa hunnu ɛna wa wɛwa awa a ara mawɛ kuwa donk to muna wa hunnu mi wɛwa wa hunnu wo be corolu wa wo be corolu hinnu abe lobe yabɛ faamu'an esplikasiyon na twa lo mesiye se aro ma diyara me donk to bunna wa ya mi wɛwa